Ye avion á xi wa, ko iyo nka ɨ́ɨ́n ndeye lo kijle lo ndavai naá, te wa kue ko <hesitation> iyo nka motor ya já, ko jne'nu nka a nale nka iyo a ta xijii ya já ndeye lo xindeña'a lo ndaku lo ndavai luju já, te lo lujua xijloi ñayivi naá, te wa iyo iyo ye lo la-ijña ye to'o naá, te ye naá lo kua'a lo kukai luju naá lo ndavai.